जेलीफिश एक एक बिना दिमाग वाला जन्तु होत है। जो अक्सर पानी मं रहत है। जेलीफिश के टेन्टिकल्स के अंदर नेमोटास्टिक्स नमक एक डंक होत ह जो एक कोशिका होत है। एक टेन्टिकल्स मा हजारो नेमोटास्टिक्स होत है। नेमोटास्टिक्स एक जहरीला पदार्थ होत ह जो जेलीफिश को खुद को बचाने के लाये अउर उसको बचाने मं मदद करत है। यहा विष उनको डंक मारकर भोंजन पकड़ने मं भी मदद करत है। यहा डंक बहुत ही जहरीला होत है। ये डंक कोशिकायो मा कुंडलितांतो के साथ छोटे छोटे कैप्सूल मा जमा होत है। जो समय आने पर उनकी रक्षा करत है।